<hesitation> r-zeny gaamany pe gûi valnaré laama z-zloa naareva so gulaa’ zloasyani rseny gaama gunu thy vez nlaz buxma nizgyee, nlaz rbuxma runma’ va runma’ pez guval nare laama’ canigamany dekny a yab nizgyee, kany lazgaama’ lo dios ni por ni gaumany lazgani r-ma chíni chíni runrama’ runrama’pe runma’ valnaré gul a gulmaala contentzany ni numa gula’ per rulramava un ga chi runma’ nu ga chi per katnandia vay r-thi katnadia ah a content ni ryuma’ runma’ gula’ nlaz ni runma’ chi r>b>xima nizgyee’ r>b>xima th-shini per rul-rulgaama, rulma chi runzama’ raate.